لما حاولت نتكلم امام الجمهور اول مرة في الاول حسيت بالخوف يعني انى خوفت لكن بعدها حسيت بالثقة وحسيت بالفخر لانى انا اتغلبت على الخوف وجبلها انا اتدربت هلبه هلبه جدام المراية و اتدربت جدام صاحبي جلت له: شوفني يعني تو لما نتكلم كيف نتكلم كان في اي خطأ جول لي